ड्रम ढोल ने केया करे मारे हिसाब हू ओ सिलेण्डर रे आकार रो हवे। यो दोनो साइड हू बन्द होया करे इन पर कोई भारी गोल चीज़ मारवा पर अनमु आवाज आवे। ड्रम घणी जगह काम में आवे माणक अन्ने शादी वियाव में वजावे और भी अलग अलग जगह वजाया करे जेसै आर्मी परेड में भी ढोल वजाया करे।